A'a koa xinintu taku ta'ta ntavii ñu'untu yo'o ra, ya chi ninu chi ñia, ñia chejea kui ra ya koo ka se'e kuali ntee vichi ra, ña cheje kui chininu xianu se'ei nujui ra naka ra koñaa ta'ta nio xiyo xinaa chi, ya <noise> yoo ku ta'ta ntavika ta kii sayu se'ei ra xiaa chika kanina chikaa ra, ika kuai kayai tu tuntoo chikai sata se'ei a nu xiiña yaa kanina xiaka ra, ika kua tukui kayai iku ntiko yaka kava ntaia, kava ntaia ra, ta kava ntiaia nixinu mi tia tikui'ka ra, vituu ika sakuchina, sakuchi se'ei suviina chikantuuina nu ka, nuu ti xito'ka chikantui se'ei kusuna, ta takaxi inina ta nuú mi kanikana ra xia vaa sava, ta nu ninuu ni xii tukua nua ra, kuaa tukui kaya tukui vintia, vintia'ka tuku ra sukuiji ntii ijñu kuali sataka sikuiji ntia ra ika ntukui yiaxi ra tajaia ra ika, skuijiyu'ya ra ta ntii sukijia ra vitu kavaia, kavaia, kavaia ra tantii, ta nixinua kavaia'ka <noise> xia tukuia sntaia sata se'ei ra, ntukui iin sama loo suviina ra, kantuuna a tu nu iin hora kantuuna, a nu uvi hora kantuna ra, ta ntukojona ra xia nuu kanina ra, xia tuvaana ntukojona kuana, yaka ku ta'ta ntavi kachiñu mintu chi ninu. Aja xii ya taku ya sukula'ka tuku ra ika xia ya suu ni ya ta'ta sayu kutu mi sukula kualika yaka tuku ra, <noise> koo tukui sukuiji tukuiya, sukuiji tukuia ra tantii sukuiji tukuia'ka ra, ika koo tukui su ni yiaxi'ka taja tukuia, tajaia ra kava ntaia, kava natia ta ntii ra ika xita tukuia satana ra tusaa ni ntuku tukui sama loo suvi tukuina ra, kantuu tukuna nuu kama kusu tukuna ra, ta ni ntuvaana ra xia tuvaa kuna kuaana, ta nitufina ra sayu ra ya suu miaka ku ta'tai yooi xia se'ei, a uni, a komi xikuu se'ei ra suu nina miaka kua xianua se'ei kunanuna ku kakuna, <noise> ta nta yaka ku ta'ta ntavi xini mii yooi vichi'a, ta kii sayui ra xia su mii ya vintia'ka kuchiai, kavia koi sukuiji, sukuiji mi ijñu kuali'ka ra, ta ntii sukuiji mi ijñu kuali'ka ra vituu koi kavaia yiaxi ra suntai satai ra ntukui iin sama loo'ka kusufi ra, kantui, kantui ra ta kana tikuiyu ra ntukojoi kuai ra ntuvai, <noise> nu nixii tukua tukuai'ka ra ika kaka tukui ntukui su mii ya iku s ya iku ntiko kualika, yaka kava tukui suntai satai nuu xii tukua'ka, ta ika ra ntukui kuai i'ín, i'ínka ra ika koi ra kamiia chi tajai tu'utu, tajai tu'utu ra ta xia va'a xia iin nte yiee yuju'ka, xa nte yiee yuju'ka ra. Ika ta nte yiee yuku'ka ra vituu, ika ra ntu tu kui ntukui yuju ra chikasi kaa looa, mi yuu looa'ka ika nta kasi ra ta ntii takasia'ka ra vitu kuai kii koyo, <noise> xia ntee koyo ntee ra vituu ika sakajai koyo, viji ka sakaja, sakajai koyo'ka ra tantii ra vituu ika ntakasi yu'u i'ín, mi i'ín ka kakai takasi yuva ra tantii ntasi yuvaka ra takai mi tikachi'ka, takai yu'u i'ínka ra takasia ra vituu ika kui kii tikuii, kii ku- kuetaka tikui ra kuikoi tikui'ka, xina tikui'ka koi kuikoi ra saa ra sa ntiviyu ra, vi kaniyu sati, kani sati tu nuu yoona yuví kai xiina ra naka kuna kixi kani satii <noise> kanina, kiuna kiina yiaxi tikui'ka ra konina kaa i'ínka ra kanina a uvi, a uni yiaxi konina kaa tikui ra, kaa mi i'ín ika ra ikan kanina sati, kanina sati, kanina ta ntii satai ra vituu kana tukui ra, vituu ntivi tukui tikachi kantui iin ka iin kuva iin uxi minuto, a u'un minuto saa kantuu tukui, aja kantui ra ta ntii ra tikii nteni tukui ra, tuku ntivi kuai a ntivi uvi, a uni ntivi kanina satai, <noise> kanina satai, kanina satai ta ntii ra, vituu ta nuu xa ntii. ntii tuku i'ínka ra vituu ika ra, kaka tuku mina taku na vaaka, chi ña xi'i ku mii ra na vaaka, naka kaka ntukuna'na yuu i'íyu ra, ta ntii tukuna'na yui takasi tukuna yuu i'ínyu. Ntakasi tukuna ra saa ni tuku tian tuku, saa ni kasa tukuna xii tian koo tukuna kaminaa, kami tukunaa tajana tu'utu a uvi, a uni taja tukuna tu'utu ra, saa ni kasa tukuna xii tian tuku, <noise> koo tukuna kanina sati, kanina sata tukui ra tantii ra saa ni kuu tukuna xii, a ta tukuai a tu uvi, a uni kiji ya kamina i'ínka sakanayu, ta nuu va'a tuvai xii mi i'ínka saa ra xia vaa kuaa, ta nuu nintuva'a tukui xii i'ínka ra saavi sa ntiko tukuntu xi ta'ta ntavi'ka, su i'íka ku yaka ku ya nta tu'ui xiinto chi ya yoo ku mii ta'ta ntavi ñu'untu, koo ya xinintu ñu'untu koo nii ta'ta koya, ta ku ta'ta ve'e na lotor'ka chi vichi xiaa ta'ta ve'e na lotor'ka yoa, xinaa ra koñaa ra vichi ra yaka xini ra, kokuni yiajni tiku yu, kuntasiyu tiku'ka uvii kani'na, a ta chiñu ntavi mintu yoo ra uvii kixia yoo chi vaa, chi i'íka ra kuai yatai, tuvaavai ya yo'o ku chiñu xiniyu, ña ntavi <noise> ña yoo ñu'un yo'o ya yoo kuya ntakani nujunto, chi ya yo'o kuya xini mii ñu-ñu'ui yo'o.